أول شئ أدرس ألمنظمة زين أعرف نقاط جوتهم وضعفهم وطريقة شغلهم بعدين أبتكر شخصية وهمية واتجمصها علشان أكسب ثيقتهم بدون ما يدرون عن هويتى الحجيجية أخطط كل خطوة بحذر وأجمع معلومات عن مهمة تساعدنى أنة ألمهمة بدون ما أتأثر وما أثير ألشك أو أعرض نفسي للخطر